اكيد كل ما بنكبر في العمر مسئولياتنا بتزيد وقراراتنا بتكون اصعب عشان حمولنا بتكون اكتر فاكيد انه كل مرحلة بتكون اصعب من اللي قبلها يعني عمره ما هتكون مرحلة اه انه الواحد وهو بيتعلم زي مرحلة وهو بيشتغل زي مرحلة وهو متجوز زي مرحلة وهو معاه عيال مرحلة بتبقى اصعب من اللي قبلها.